Injo sabunga lohe manfaatna, injo mafaatna sabung ri anrioa iya lohe, tapi injo sabunga lohe to injo macam-macamna, rie untuk dipake anrio, dipake asassa, bissa pinjeng, tapi nakke punna makea sabung anrio, <hesitation> sabung merek sinsuipa, kah punna merek sinsui nu hau, nah injo punna make a saung sinsui nu cairpa, nah iya punna nu cair kulabbiangi ri limangku, kusarei ere, kugosokmi, abbusami, tapi punna abbusami iha hebbere paki sarei ri kalaea, biasa kupake i rolo di limangku, maingi injo kugosok ri battu ka sibatu kalengku, maingi injo naung ri bangkengku, biasa pole injo sabunga injo kupake abissa rupa, sanggengna injo anre jerawakku, iya to ji injo pole kucocokki, nah injomi injo manfaatna battua ri kalengku, punna sabung panrio, ah punna sabung passasa, biasa injo punna lohemi sassangku, <hesitation> lohe to kupake sabung, nah sabungku nakke kupakea, sabun daia, nu lohe busanna, <hesitation> pertma njo kusare ro sabung ri anungku, ri baskongku tappa kusare ere, <hesitation> maingi injo punna lohe sassangku ku ramme kaleji. Ah punna kuramme injo sassangku, <hesitation> mukopi ku sessai, kah sulu ngasemi injo anunaa rakinna, nah injoji alloa ku sassai <hesitation> langsungji kusikat, kusarei ere maingi kusare ere kupanaungi sassangku, maingi injo kusikami, maingi kusika. kusare pole ere, ere bersih, kah pappelas anunna injo busanna, jadi punna maingmi injo <hesitation> ku anumi, kuperami e maingi lampami ku panging, nah punna a bissa pinjenga biasa sabun daia to ji kupake, mangi sabung daia ebiasa sse nakua taua <hesitation> sunlightmo pake e sunlight isse, kusare i <hesitation> baskongku e sunlight, pa busa-busai, injomi injo warnana warna hijo, <hesitation> apasse nakua taua injo mae, maingmi injo kupanaungmi i piringku, maingi kubissa i <hesitation> hampepi injo kusare kua anaui kusare ere, saggengna bersih, <hesitation> punna maingmi injo kupamari mi asass, a bissa pinjeng.